Franciscu, nun è ca siccomu ti laureasti, allura, accussì, automaticamenti, ora trovi travagghiu. Nun è ca ti venn'a cèrcanu pi dàriti travagghiu. T'ha' a mòviri tu! Pi esempiu, accumincia a mannari littri a l'aziendi e vidi si t'arrispùnninu. Po èssiri ca qualchiduna ti offri travagghiu.